Yauwa yo yashigani – yashigani – yashigani habagai ngə haka kəra də nagaudu nashe ashubu kida nga dai na gunə hungari kimi do ushanuga eye lugu naka kəradə nau ashubu kida nga gaunai gokori nga gənanə bana nga nushubu kida nashubu kida nga ute gəshauuga ute ngo jandə ada duniya ngə halla gau hikəmaro gəjauga gan hikima gan hikima nga gata gajugu ago ngagu di biya ngagu ngen gifiyandə ki – gifiyandə ki nga gəte gaturu kumbu ngagu gawunu yal ngagu nga gəte na gəkal aulubu ngagu yo miya duniya ngə halla di goltai gatunai augalya nga niyijaga fudu ngə halla muku igunauyə shai gau nungara kuruson affigudo gənanəya jire ngagu digə gan baga gana ngandau kəli-kəli gəne aji ngəladiyan akulya gətedo akulya diya shaide gau ga duguwall jire gadu gwallə jire ngagu nga kəmania dingə na kiujado naru nufal gabogu nga gəkai dingə wanə gəlaungado naru nutal gabogu nga gəkai amina gashul kəli-kəlirə kida ngagu nga dingagua ndashodo gau nga kuraŋga nufaji gagurə yoda kəli-kəliaga diyau kowire diya-kəli-kəliago diyau kawire diya-diyan nujanə fərətaya ga gashe wan kəli-kəlija kani ga farta- furta ga nga nufaji gagu yoyu goro nga nanu amma gushilbu dingagua di aji dunuwa gədə ashi kari nga. Duguwall jire gadu gwall jire nga di nga gua kəmani lautal jire nga ngua ngə gata jireyo dan ngə kəmani nandə barga di dabu ngə gan kəli-kəli gatayo fani-niji faidaya ga lugu ngə na gaka kəraga gaji nal nara ngen daji lugu nau nashaguga ah ngo gakadə ngauyo ani kəlainaidu nga wujauyo dango gətal ugushi ngen daji inanə jiredə gənana fisabilillahi jire ngagu gabogudə gannai go luguwa namu gola gətagə daraja di gal mbəga luguwa nagu diga ashe wal gunu lugu mbaga gal mbaga nagu naira dubu gəte mbaga gafiyanu naira aru lingi gatal anlubuga gawunu naira aru higi nga yo gan kəli-kəli ga yosho ngayo gəji jire ngəna gəji draja ngana illə migango ga ndugudo lungə an di nga akai ah gə jire nganə gan kagu ngen angə jire ngagu yo gan ujili farrə di aida ngene a nasha nagu gumnati ngen angə jire ngagu gədə gan udugudo nau nagu di nganə də nashe annai di ada ngen gannai gə jire ngagu yo nga kəmani nushugu pə mani mushu narigu fau anuna di gashe na gushubu di gatal kwadayi də gan kəli-kəli gan lubu-lubu-gen kəmani faunariguya nufullaigu kadugu chot nya ye gan kagu ngagu ngen gana jire ngagu hak nga ngna ngagu ngə gata ngə barga ga gata dingagu nganado kəmani nutal barga nga nol fau laluma gatal ngundau kəli-kəli du amma gate i ngundau kəli-kəlidə gandə limnu-limu nga gata ndagudo nu faji.

Na na kideyo natalgu nga najugu natalgu nga ute dau ngə wajugu waruguga gal gamu ngu gata ngen gəji kinniraija lugu ngagu ngə nal natalgu kidayu ngen naga gushulbu fau dandai nga dau gaju nga gushubu fau zai dijo ngayo nun ngəlaya gau nga gan num ngəlaya ga diya gəkegə di belan ai a’a dau ngə watalgu diben gənan hugori mallum ngagu ngə nanga hau nagu kidagu ngen gənanə hugori nga na diya kiu fonda gəjairə kinja nga gashanuga ngundu ng dijo məni nga dangə nəshagu amma dal gaju danga gaju dogo gaja dangə nagu kidago ga gabəkəri gal fauga na kiu lugu fau nga shafido na kida ngago gakal fauga ikai igaigu yo na dau watalgu dibelga wakəmagu ngu mega na gajuni nga gol fauwa nga na na ngə kiu fauga yoyo nakallə kifa ngagunakallə kida ngaguga nduguda illugə maslui maigida nganu də lungə natalnu kidayo gəmaiya kawə maigida ngagu ngə natalgu kida kindi ndashado na gəjairə kirja nga gəshugə dana ngə nya gəbəkəri danja yoyu ngə do hugori ngə ufigə ndugudo lungu an kagu ngen gan gə jire ngagu yo gəshe gah kida ada ngen gan gə jire ngagagu nga ai gau gani də gashaniga arini ngərə lugu adadə wajugu wanigu nga gan wushanga ngo lugu ngango ashe waru waru ga guga dai gənanə bana kagannu fau nga dango nagaunə faurai nga ha. Dango nal nakənnə nayu lugu dumurai nga wate gama nga gəmagə do nda mbalgə lugu nga nga wujugu wugal fagu nga wanigu ngərə lugu nga nda arini ngərə lugu ada nga kagənnə nga danga nol nu kənnə geni mbədaou nga nagu lugu lugu ngə nal nakənnə gai mbədaijo ngə gannau kida nya gaju do nga gaju dango nga na gəkəle gol shigau nga yo nakallə kida ngaguga yugo kal kalyaga afida diya dibe lana-afido diya dibe lana ga gəkegə dibe lan dugo gol-goldo gol gəji lugu dumu gol gəta daraja nya gashe a’a dndai ba wanə narini bəlayaga wand wun bəlayaga waugə dauda wanə hallasho walgə dau yoyuma nakallə daraja ngagugo nakallə kegugo afido gəkegə dibelau goro nga gəjah dibel shal goro nga lamar ngaguwa hulai amma gashe na gakai bəlaga gəbəkəri maigia ngagodə gol gushubu maigida fau nga nakallə lamar ngaguga yo ndugudo akai lungə naka kəradu naji aga ngen akai lungə ashubu ahibel nganə ngəna ngen na mai ngəra ngen kai ngərə maigida gabə kəri maigida ngagawa də gaju maigida nga lamar ngaguwa niji ngdaya ga yugo ada.